<hesitation> Izy io manko zany a, voalohany aloha sy mahamegnatry aloha e magnontany e, raha fatanao hitan'ny masonao ko se ah mba mafinaritry anahy ity da agnontanianao ino rô gn'agnaranio? Satria raha ohatry ka ambarany anao gn'agnarany s- mino sy mahatoky ah fa misy ame toa teknolojia vaovao toa ohatry magnety youtube anao na ame facebook ao, hitenao moa da misy fampianaran'io singitry gn'amignao